लडकोटीक तो सबसे आगे तो खुश राखो तेतके बाद तेनुक लो चयि सो पोडनो दिलानो तब से खुश रहोन एतक तेनुक परोटशन शोक मिलि। लडकोटीक कदि नारग ना कोरि।